פווחד אלנהאר סאהר סכיר פכר יגרב תעווידה ג'דידה בש יצר סי חאגה קבירה ולקין בלגלאט סגר ראסו הוא בנפסו, בדא קיהאוויל ירג'ע ראסו בהאל לול לקין אלתעווידה מעקדה ומקאנש סאהל יצלחה, הד וואקט קאן ענדו דרס מומ עלא אלסבר ואלחדארה טלב אלמסאעדה מן חברו לי ערפו כיפאש יעאוונו, פלאחיר מע אלוואקט ואלתרכיז יכול ירג'ע לחגמו אלטבעי ופהמ בלי אלכוא אלחאקיקיה משי פאסחר, ג'יר פאלאקול ואלניה אססאלה.